Kayre leydi Iran ndi ɗon mari Sahara joorɗo ndi ɗon mari kocceeje fahamu. Gam non wakkati mayri yahayi e wayli to.